किनरंग एह जरूरी बातें लानलान एह सलाह ग्याग्या तोक घ केतोइन्या। जैसे तोर्म्यक शिग आंग मोनग अबोल मा पूछो दू, हू। अबेह हुशिम ल्य घ हुशियक, मगर नोकरी मा पोरेदोडु। छ नोकरी लानक होदो ल्य समज मा बोडोडु। हम ब्योख, हातु लोक होदो ल्य समज मा बडोडु। कि अगर आंग चगो रिंगमा कि घ छ छ लान स्केतोक शान ध आंग मदद लान स्केना लंटोइयान। घ इतिहास हुशिश तोक मा लान लान दु, मगर तोर्म्या नोकरी मा पोरेदोडु छ दाक?